<hesitation> Ohatsy ataontsika ohatsy zao hoe z- menamena raozy mena, ny jaune a <hesitation> <noise> tournesol gny jaune de gny mangamanga <noise> orchidée gny mangamanga zay orchidée; zay zany gny kolera hitako e.